ये स्क्रू ड्राइवर यह तो कई छे हे भाई घणो काम की चीज छे। पेचकस हमारी भासा में। पेचकस का नट बोल्ट कसने मा, ओ का करने मा बहुत काम आवाच। यो कही फर्नीचर वार्निचर को सुधारत, ओ के काम आवत। अपने वाट तो कई छे भई, अपन सिंपल ते आयी जावा। अपन ओ को काम में ले ला वट। ये सब तो फोकती बात छे।